إحني نحب نتكلم اللغة العربية، ونفهم التونسية، ونفهم الليبية لإنها لغتي طبعا، اللهجة بتاعي بطبيعة الحال وعندي مستوى جيد في الإنجليزي شوي، وفي- في الفرنساوي، ونحب نسمع لغات أخرى، ونفهم فيها شوي ونحب نسمع التركي وها الأشياء.